Ole kokawe eng' petushek chekokosirto, kokikawe risap risop yekikapatuum, kikaparoo mama nekisichei sandenyu, kikitepye twai amu kikatinye lakwet ne mining, ketepi twai eng' arawek karipu ang'wan, aweke aweke yekicham kemenye, anyatepi karipu putushek somok, awe- awe paringo payai aparo kasi nekikakikurchon, aparo kasi nae petushek atepi petushek somok, aro kasii kelechon kasii ni kelipani rapishek chetyan, aro ale masikchini ayai kasii amu kya ki- ki- kimachei apaa ak tuk ke- ke- kepe tukul ke konyu, kipiketepeen yoe sa yai kasi nae, aweke ale keikei aweek yecham amite, anyayai anyawe taun apaal tukuk kidogo chekyamache, ko kyamache aal aal ng'echerok, ak kyameche aal meseet, ako kyameche aal tukuk alak chapaishe kila eng' koonyu, ko kyawe ta- taaun inoee kokitaunit ne kindet kapisa ne kikureen eltoret, ko kyameche tukuk topauti topauti, amu kyameche satestai eng' konyuu, kokeny kokyaal tukuk cha paisheen ko uu prichit, kyaal kyaal kyaal kyaal kokeny tipii ak retiot.